<hesitation> Italii duu finaa tawaa erop oo jogii. Eɓe njogii kulle ɗe ɓe njaagotoo. Won kulle kuurɗe ana ton ɓe njaagotaako ɗun. Hono so yiidii e neɗɗo muuɗun, hinnoo ana ɓuccoo ɗun, hampondira e muuɗun. Ɗun duu ana jeyaa e finaa tawaaji Italii